Minyim dɛ mmfa hwimhyɛn nntuu kwan ntsi, ͻbɛyɛ wo hu na mbom dza mobotum aka akyerɛw wo nye dɛ, ͻnnyɛ hu koraa osiandɛ nkorͻfo pii na wͻafa dɛm kwan yi do etu kwan mpɛn ahorow pii. Dɛm ntsi sie abotar na dwedwe wo ho na hwee rinnsi. ͻnnyɛ biribiara, ͻnnsɛ mber mpo, ntsɛm pa no na edur beebi a erohwehwɛ ekodur ntsi ibotum agye wo nsa na enya wo ndwom bi etsie ber a este mu no, ibͻkͻ ekodur asomdwee mu.